Ja luchi xiinu'u xiiniu'uja xi vilu neeva'ana in ja vilu ndi'i taja luchi jiaa te daadi'ikixi kaánina ja vilu ja ki'inxi in ladu jandeekuuxi ku cosinando te tniiña'a ja luchi tniinxi diki jiaa taañu'uxi kua'a taañu'uxi kundiixi vaade'e daadi'ikixi jiaa tee inga niin nda'axi jiaa te xiinuxi la'a amigo ja la'a enemigo ndiuu jiaa kuuxi ja vilu ja.